Tarihi lesdi mai kanjum on sare lamu je sukhothai. sare laamu mai do mari daraja masin, do nder chi'e laamu je mari daraja ha duniyaaru. ummatoore wuro mai do samdina sare mai masin ngam sare mai do hakkila be ummatoore lesdi mai no handi.